شوف يا عزيزي خطوات تسجيل الحساب أولا إنك تختار مزود الخدمة جيميل ،أو ياهو، أو أوت لوك، تزور موقع المزود ،وتبحث عن خيار التسجيل تملأ النموذج ببياناتك تقدم معلومات اضافية اتوافق على الشريط يتم التحقق من الهوية، تبدأ في إعدادات الحساب وتسجيل الدخول تستكشف البريد الإلكتروني بس.